rein gætir hagsmuna Samherja í tengslum við sölu á skipinu á sama tíma og hún rannsakar starfsemi fyrirtækisins í Namibíu stofan segir markmiðið að Samherji standi uppi sem sterkara og sjálfbærara fyrirtæki viðgerð á Dalvíkurlínu er lokið og vonast Landsnet til að rafmagn komist

í kvöld bóndi sem missti sex hross

í óveðrinu lýsir atburðum síðustu viku sem einum stórum harmleik síðar í kvöld ákveða þingmenn fulltrúadeildar Bandaríkjaþings hvort ákæra eigi Donald Trump forseta fyrir

konur í atvinnulífinu kalla eftir kynjakvóta í stjórnunarstöðum fyrirtækja því lítið þokast í jafnréttisátt allir forstjórar skráðra fyrirtækja á Íslandi eru karlar

rein hefur síðustu daga gætt hagsmuna Samherja í Namibíu í tengslum við sölu á skipinu til Rússa á sama tíma segir Samherji að lögmannsstofan rannsaki starfsemi félagsins þar í landi þetta sýna gögn sem lögð voru fyrir dómstóla nýverið vegna deilna meðeigenda Samherja að útgerðarfélaginu

hafa átt minnihluta í eignarhaldsfélagi utan um skipið

samherji hefur síðan umfjöllun um

fullyrt að

rein hafi verið ráðin til að rannsaka málið og ekkert verði dregið undan Þorsteinn Már Baldvinsson einn aðaleigandi Samherja vék tímabundið á meðan

sem veiddi við strendur Namibíu og Kveikur fjallaði um í nóvember þar kom fram að skipið veiddi meðal annars fyrir kvóta sem fenginn var með því að greiða aðilum tengdum fyrrverandi sjávarútvegsráðherra landsins verulegar fjárhæðir samherji hefur síðustu mánuði reynt að fá samþykki hluthafa til að selja skipið til Rússa það hefur verið umdeilt og hafa

kvótahafar meðeigendur að

fyrir dóm í Namibíu vegna sölunnar í bréfaskriftum sem fréttastofa hefur aðgang að

fulltrúa rússneska félagsins meðal annars vegna rannsóknar á meintum mútugreiðslum Samherja

gögnunum er einnig að finna bréf frá Wikborg rein fyrir hönd Samherja til lögmanna rússneska félagsins þar kemur fram að rein gæti hagsmuna Samherja í bréfinu er einnig vikið að meintum mútugreiðslum Samherja sem lögmannsstofan segir aðeins ásakanir og að ekkert hafi verið sannað í þeim efnum í skriflegu svari segir Björgólfur Jóhannsson forstjóri Samherja að rannsókn Wikborg rein sé

ekki opinber rannsókn heldur innri rannsókn lögmannsstofan hafi einnig veitt lögfræðilega ráðgjöf vegna hennar Björgólfur vildi ekki svara ítrekuðum spurningum um hvort rein hefði verið ráðin til að gæta hagsmuna Samherja og vísaði á yfirlýsingu

hún var send eftir að skriflegar spurningar voru sendar Wikborg rein vegna gagnanna í henni kemur fram að lögmannsstofan vinni að athugun á starfsemi Samherja og að það sé gert í umboði stjórnar fyrirtækisins það sé ekki í þeirra höndum að komast að niðurstöðu um hvort Samherji hafi brotið lög það sé viðeigandi yfirvalda að skera úr um wikborg rein segir að markmið vinnu sinnar sé meðal annars að Samherji standi uppi sem sterkara og sjálfbærara fyrirtæki viðgerð á

nú hefst undirbúningur við að koma rafmagni aftur á

línuna ef allt gengur eftir ætti að vera komið rafmagn á

síðar í kvöld þegar það gerist getur RARIK tekið Dalvík og Svarfaðardal úr sambandi við varaaflsstöð sem

svæðinu fyrir rafmagni í meira en viku þá verður einnig unnt að tengja

bóndi í Húnavatnssýslu sem missti sex hross í óveðrinu segist ekki hafa grátið vegna fjárhagslegs tjóns heldur tilfinningalegs hann segir bændur hafa gert allt sem í þeirra valdi stóð til að bjarga skepnum það skellur hér á óveður og um leið og því slotar fer maður að athuga með skepnur

maður kemur þá sé ég strax að það vantar í óveðrinu í síðustu viku er sá mesti í áratugi en ástandið er hvað verst í Húnavatnssýslum þar drápust tugir hrossa og enn er nokkurra saknað Tryggvi missti sex hross hann lýsir þessu sem einum stórum harmleik þetta hvað tekur við þegar þið komið á staðinn moka snjó og finna þau hross sem voru týnd

að finna þau öll já það var náttúrulega hvað voru þau mörg ég er búinn að missa sex og ekki útséð með eitt í viðbót fannst þér þið hrossabændur nægilega vel upplýstir um hvað væri í vændum

vændum ég er alveg fullviss um að menn hér á þessu svæði höfðu gert það sem þeir gátu gert ég meina hross eru búin að vera á útigangi bara frá því að land byggðist hann segir tjónið ekki metið til fjár

ekki að gráta það að þetta sé eitthvað fjárhagslegt tjón sko ég meina þetta er frekar tilfinningar peningar skipta ekki máli í þessu fulltrúadeild Bandaríkjaþings greiðir í kvöld atkvæði um hvort ákæra eigi Donald Trump forseta

yrði það í þriðja sinn í sögu Bandaríkjanna þetta er í fimmta sinn í sögunni sem kæruferli

hrundið af stað gegn forseta Bandaríkjanna

rannsakaði Richard Nixon á sínum tíma vegna málsins Nixon sagði af sér áður en kom til atkvæðagreiðslu líkt og í dag var ákærður fyrir ósannsögli um kynferðislegt samband við eftir umræðu sem hófst um klukkan tvö að íslenskum tíma er búist við að atkvæðagreiðsla fari fram fyrir klukkan níu í kvöld um tvær ákærur gegn Bandaríkjaforseta annars vegar fyrir að misnota vald sitt hins vegar fyrir að standa í vegi fyrir rannsókn þingnefndar á málinu verði hann ákærður er það í þriðja sinn í sögu Bandaríkjanna

Trump hefur sjálfur margsinnis líkt rannsókninni við nornaveiðar og sagði í bréfi til forseta fulltrúadeildarinnar í gær að sakborningar í

í Salem síðla á sautjándu öld hafi hlotið sanngjarnari málsmeðferð en hann þar voru fjórtán konur og fimm karlar hengd fyrir galdra konur í atvinnulífinu vilja að sett verði lög um kynjakvóta í stjórnunarstöðum

fyrirtækja eins og í stjórnum þetta kemur fram í rannsókn Ástu Dísar Óladóttur lektors við Háskóla Íslands Íslands trónir efst á lista Alþjóðaefnahagsráðsins World Economic Forum um kynjajafnrétti ellefta árið í röð þrátt fyrir það hallar á konur þegar kemur að stjórnunarstöðum í fyrirtækjum Ásta Dís bendir á í fræðigrein sinni sem birt var í tímaritinu stjórnmál og að engin kona gegni í skráðu fyrirtæki á Íslandi og að í fyrirtækjum með fleiri starfsmenn en fimmtíu séu einungis þrettán prósent framkvæmdastjóra eða forstjóra konur staðan er önnur þegar kemur að

en árið tvö þúsund og þrettán tóku að fullu gildi lög

að hvort kyn

hlutfall kvenna í stjórnum fjörutíu og átta prósent en hafði verið sextán prósent

árið tvö þúsund og tíu til þess að kanna hvers vegna aukið hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja hefði ekki skilað sér í auknu hlutfalli kvenna í stjórnunarstöðum var lagður spurningalisti fyrir konur í atvinnulífinu þar sem þær voru spurðar til hvað ráðstafana þær telji að þurfi að grípa alls svöruðu hundrað áttatíu og sex konur sextíu prósent þeirra sögðu nauðsynlegt að setja lög um kynjakvóta á stjórnunarstöður einnig var nefnt að lífeyrissjóðirnir gætu beitt áhrifum sínum í því að fjölga konum markvisst í stjórnunarstöðum í fyrirtækjum sem þeir eiga hlut í Katrín Olga Jóhannesdóttir formaður Viðskiptaráðs hvað lestu út úr þessum svörum

komnar með óþol fyrir

langan tíma það tekur sams konar lög um að þetta endurspegli eins og ég sagði óþol

það er búið að ráða á síðustu árum tólf karla í Kauphöllina

horfðist þegar eldur kom upp í húsi á svæði í nótt framkvæmdastjóri Olíudreifingar lítur brunann alvarlegum augum eldurinn kviknaði í stjórnstöð fyrir dælingu á olíubílana sem er hér innan girðingarinnar í grennd við olíutankana lögregla hefur tekið við rannsókn málsins en eldsupptök eru ókunn leiðslur sem dæla eldsneyti eru tengdar við húsið þegar eldur kviknar á svæði sem þessu er alltaf hætta á að hann breiðist út

og berist í olíu þá náttúrulega eru afleiðingarnar meiri en núna en við erum með viðbragðsáætlanir gagnvart því síðan erum við með sérstakar rýmingaráætlanir

tala um rýmingaráætlun fyrir nærliggjandi byggðir olíudreifing á húsið og helming tankanna á móti Skeljungi er atvik sem þetta litið alvarlegum augum mjög alvarlegum augum

hætta en mismikil að sjálfsögðu eftir

eldur er eitthvað sem við viljum ekki að sé eða við eigum við að etja mikil uppbygging hefur verið á Granda

frá Örfirisey er eldsneyti flutt með olíuflutningabílum í gegnum byggð langmest um Mýrargötu og áfram um Sæbraut þrátt fyrir það telst Örfirisey enn besti mögulegi staðurinn á

höfuðborgarsvæðinu samkvæmt reglulegu mati og áhættugreiningu höfuðborgarsvæðið er sá aðili sem nýtir mest af olíunni menn hafa verið að velta fyrir sér að flytja olíubirgðastöðina til Helguvíkur en þá væri verið að keyra olíu á Reykjanesbrautinni flutningurinn er mun hættulegri en birgðagæslan við sjáum fyrir okkur að sú umferð muni minnka og við erum nú í viðræðum

við olíufélögin um að fækka bensínstöðvum

þessar akstursleiðir verði síður inni í hverfin en við verðum að hafa varann á þegar olía og bensín er annars vegar gærdagurinn var sá heitasti í Ástralíu frá því mælingar hófust óttast er að fleiri hitamet eigi eftir að falla í álfunni næstu

sé nýhafið í Ástralíu hafa hitamet þegar fallið og í landinu eru fyrr á ferðinni en áður heitasti dagurinn frá upphafi mælinga var í landinu í gær þegar meðalhiti fór í fjörutíu komma níu stig það er núll komma sex stigum hærra en fyrra met frá árinu tvö þúsund og þrettán ein alvarlegasta afleiðing hitans eru áhrifin á góðureldana sem enn geisa víðs vegar um álfuna fleiri en sjö hundruð hús hafa orðið eldi að bráð og lítið gengur að hefta útbreiðsluna í hitanum við bara höldum partí vorum með opið hús hér með opið hús hér

er eins og ný að utan

Íslendinga í leitarvélinni Google á árinu tvö þúsund og nítján á lista yfir orð og nöfn sem landsmenn leituðu mest að

á Google á árinu kennir ýmissa grasa þetta eru þó ekki þau leitarorð sem mest voru slegin inn heldur þau vinsælustu þau sem hafa aukist mest í vinsældum frá árinu áður í tíunda sæti yfir vinsælustu leitarorð ársins hér á landi er nafn bandaríska leikarans

sem lést í mars níunda vinsælasta leitarorðið hér á landi var mislingar í áttunda sæti er nafn bandarísku Madonnu Madonna situr því á listanum á milli mislinga og

sem er í sjöunda sæti þessi smái nýbúi á Íslandi sem gerði mörgum grikk í sumar

er sjötta vinsælasta leitarorðið á árinu en sjónvarpsþættir áttu miklum vinsældum að fagna í fimmta sæti er

kirkjan og kennimerki Parísarborgar sem skemmdist mikið í eldsvoða í vor í fjórða sæti á listanum er nafn leikarans sem lést í sumar í öðru sæti fyrir vinsælustu leitarorðin á Google hér á landi á árinu er framlag Íslendinga til Eurovision tvö þúsund og nítján

sá Íslendingur sem flestir flettu upp á Google á árinu er

hann var í þriðja sæti á sams konar lista í fyrra og er sá eini sem á sæti á topp tíu listanum tvö ár í röð í fyrra var knattspyrnumaðurinn Rúrik Gíslason

í fyrsta sæti hélt sinn í gær fyndnar og spennandi bækur eru í sérstöku uppáhaldi hjá klúbbnum

eru drengir í fimmta bekk Fossvogsskóla í Reykjavík hugmyndin kviknaði þegar mæður þeirra stofnuðu

og vildu þeir sýna að þeir væru engir eftirbátar mæðra sinna í lestri ekki skemmdi fyrir að boðið var upp á veglegar veitingar í hverjum hittingi það byrjaði upphaflega sem syrpuklúbbur að hittast og skiptast á syrpum en svo lesa þeir líka meira en bara syrpur líka bækur þannig að þetta þróaðist yfir í bókaklúbb drengirnir hittast mánaðarlega og lesa saman og í gær var komið að

og las upp úr nýjustu bók sinni um ævintýri Orra óstöðvandi og svo kveikti hún á fréttunum og skyndilega birtist Bogi Ágústsson fréttamaður alvörugefinn á skjánum kæru landsmenn við rjúfum fréttatímann til að segja frá flótta þriggja fanga frá Litla Hrauni fyrr í kvöld að lestri loknum voru drengirnir leystir út með bókum og var ekki annað að sjá en að þeir væru hæstánægðir með innihaldið en hvað finnst þeim skemmtilegast að lesa bara alls konar bækur spennandi

fá í jólagjöf Orra óstöðvandi mig langaði í Orra óstöðvandi en ég er nýbúinn að fá hana en núna langar mig í minn eigin tölvuleikur mæður drengjanna segja þá hafa sýnt miklar framfarir í lestri frá því klúbburinn var stofnaður við erum líka að lesa mömmurnar og þá sjá þeir okkur að lesa bara mjög töff að lesa kastljósið

morgun er útlit fyrir heldur vaxandi norðaustanátt og éljagang á norðan og austanverðu landinu en bjartviðri syðra hiti um

undir frostmarki Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum

tókust á við Norður á heimsmeistaramóti félagsliða í fótbolta í Katar Sveinbjörn

átti viðburðaríkt ár og stefnir á Ólympíuleikana í Tókýó næsta sumar

rein gætir hagsmuna Samherja í tengslum við sölu á skipinu á sama tíma

rannsakar starfsemi fyrirtækisins í Namibíu stofan segir markmiðið að Samherji standi uppi sem sterkara og sjálfbærara fyrirtæki viðgerð á Dalvíkurlínu er lokið og vonast Landsnet til að rafmagn komist á þar í kvöld bóndi sem missti sex hross í óveðrinu atburðum síðustu viku sem stórum harmleik síðar í kvöld ákveða þingmenn fulltrúadeildar Bandaríkjaþings hvort ákæra eigi Trump forseta fyrir

konur í atvinnulífinu kalla eftir kynjakvóta í stjórnunarstöðum fyrirtækja því lítið þokast í jafnréttisátt allir forstjórar skráðra fyrirtækja á Íslandi eru karlar

í jafnréttisátt allir forstjórar skráðra fyrirtækja á Íslandi eru karlar